Ia, misy olo zen̈y areky, tamin'iny izy nehen̈y, vanim-potoan̈a ny ain̈ana zen̈y maro tantara. Ke taminy zio zen̈y izy mbala taloha baka raha zen̈y, mbala ela be tan̈y zen̈y. Ke <hesitation> maro zen̈y raha nandalo, ndreky fiainan̈a tamin'izany zen̈y tsy mira fiainan̈a tsika vahizo feky.